शल्यक या हेजहॉग जू तंत्र हूदू आयुर्वेदिक आठ रंगो मा से ऐक हूदू सुसुप्त की शल्यक्रिया का जनक मने जांदू बाणभट द्वारा रचित अष्टाध्यायी सत्कर्म विधी द्वारा हूंदू महर्षि सुष्त प्रथम व्यक्ति छाई जैन शल्यक क्रिया निर्माण कैरी छाई।